السلام عليكم أول حاجة نحب نشكركم على هالفرصة هادية وصدجني انا شخصية تحب اتعامل معاه ونحب <hesitation> نقول لكم اني شخصية دايما نطور من نفسي ومن حالي واعتجد ان لو <hesitation> اخد هالفرصة هادية <hesitation> راح نكون اضافة جوية للشركة باش نشتغل مع بعض ونحجج احلى واحسن نتايج بفضل الله.